Yavai amovese pe jei opa ma ko seiro ma ko opaete jei erei amovese pe jekuai ño yande pia pe yareko jare kia jaji katu mbae oyapo yandeva yambuaji jamea mbaeti amovese pe ipuereta ñaneiro ete kavi añetete kia pe mbaeti ñanoi yandepia pe yande yatumpa erei ko ikavi jokua